Ri chkop ri che ri kb'anla' kb'an paq'iij i kb'an chaq'aab' kum ki'q ka'yij la chkop ki'k'ob'ik e ki'b'iin chaq'aab'k'o sji'l k'o ksiy, k'o xuqke neke ch'ooy ri ki'b'iin chaq'aab'ri rech q'oos no'j xuq k'o chkop ri awaj ri ik'o chaaj la che kb'an ri tz'i' ki kayiw jaay ki'wrik no'j ktaa ki'chetk'ulmxik i xuq kee ri tzeek'teq ya xkuj saqrik ko'q 'tzeek mu kxb'ixik recko'q'tzeek taq to'q kook aq'aab' e k'o teq kqajik mu muuj mu jaab'che xtb'an ento koq'ri tzeek chi'chaniim mu to'q xeraaj koq'tzeek no no'j si qaqche che xtk'ulmixik uche'che xtpetik e k'oq'ri tzeek no te taq ya meer xkuj saqrik arek'ri'qka'yij rech ya xkuj saqrik entons ya qtaa ri tzeek kpq'iik.